أفضل إستكشاف المحيط. المحيط مليئ بالأسرار والكائنات البحرية اللي ما نعرف عنها شئ. <hesitation> واعتقد إن هناك عوالم مخفية بحاجة للإستكشاف. أنا سمعت الناس يقولون، أنا ما ادري إذا كان هناك غموض وهناك أشياء. أنا باكل وبشرب، وبسولف، وبضحك، أما مجريات العالم ما تهمني.